<noise> Raha ny famelan-keloka amign'ny fiaignatsika zashy da marike fihavagna satria raha mifamela n'olo da mitohy e fihavagna mba sy hisiagny fampimosimosy izy ame mifampilongilongy sady mariky ny fifankatiavà avao koa, ny olo sy sy-n'olo sy raha tonga lafatry zagny misy indrotra avao ny indro kely.